Telo zany gn'itako tena hoe tiàgn'olo aminay aty, voalohany e bôly, faharoy e baskety, fahatelo rugby, io zany agnatisany tena fagnatanzahatena tena maro e mpagnano an'azy sady maro mpitia an'azy.